E ontok mengobati luke yang kecil tu ape lagi yang tergores bae ape e misal bekas sayetan e ape pisau ladeng cak tu kan ape misal apelagi misal kitek biaso masak kan men betine kan biaso masak cak tu mestilah kadang e <hesitation> e galak luke galak luke kecil kecil cak tu kan karne keseyet ladeng tadi pas motong sayor atau motong ayam cak tu kan nah biasoe tu pacak diobati dengen betadine cak tu kan di tetes kalo dak tu pakai kapas dulu di teteske dikapas baru di e diteteske diluke kite cak tu kan nah pacak pulek dem di obat tu di totop pakai ansaplas cak tu kan tapi biasoe men lukek e agak dalam cak tu kan kecil tapi men dari leho tapi kan biaso kan men ladeng tu menyut cak tu kan kadang karne ye tajam tadi teros agak dalam lukek e bias pacak pulek kitek pakai antibiotik cak tu kan pacak mengonsumsi obat cak tu kan makin dak menyut nah pokoke men w goresan e kecik pacak pakai e betadine tadi terus abes itu ditotop pakai hensaplas e maken kitek notop pake hensaplas tu maken ye dak ape tu bedarah lagi teros maken dak tekene kotoran men ye tekene kotoran kan otomatis kene debu cak tu nanti lukek e tu infeksi cak tu men infeksi kan otomatis bat sembuhe tu kan lame nah men lame kan agek nyeb ape melibok lukek e tu kan mesok cak tu kan amen lukek e mesok kan ambek infeksi kan agek otomatis men la infeksi harus ke doktor kitek harus ngobati di ke doktor cak tu kan agek sape tau takot e dijaet cek tu kan